Nekiro kyange ekyo gaitwa mumutiima kyenkuuhura ne taaga kuroola hali ekyo ekiiro kimu hali ebyo no kurola omuzaire wange omusaijja, essenyoowe nadibaasa kandi nampayo hali eba nyoowe omukelezia hali ekyo ekiro, ebindi biziraho nka ogamba batiimbire, batiimbire langi naki baitu ekukirayo munno niigo amasemererwa ago omumaiso gabaziare bange hali ekyo ekiro.